<hesitation> ado kangkong na. Ado kangkong a cara tataona sona ini <hesitation> kekena setelah kekena sona safe na safe na sona kake lasona na. Setelah ndia ita fua tasu neu kompor lain setelah ndia poa mina neu tasu dale. Setelah dale ita kulus sona ini <hesitation> namahana sona tao lasona losa wangi losa ana kuning basa sona poa ado neu leo setelah ndia sesena sampe namatasa leo.